Boina tuna, iau mainge pi, ina pait tikana pirpir tara pakana bung ba iau ga, bul, ma iau ga natnabul iau, iau nuk pa nam ta taem, ba ave ga ki, iau ga natnabul. Kan lua iat, <hesitation> avela pait ia, ari tikana, ina ina vatangia mule, tikana minat i mat, go ra bunurut ila ti nagala takaveve nilaun. Avet ra mana bul. Ma iau nuk paia tikana taim, a tika- tikana tutana iga mat. Ba i ga mat, nam ra ra marum kir avega mangana vana vurbit tago, a bunurut. Bunurut pi ra tabaran. A tikana bung iau, diaga, a kaugu papa ma kaugu mama, ia tulue iau, mir turana, upi amira tur papa pirai tikana, tai mamir. Nam iga taulai urama tikana papar iat. I vailik kan ra kubai mavet. Ati iat ra junction. <hesitation> Kan tanam ra pakana bung, tikai iga an pina mat. <hesitation> A mir pa mir ga mangana vatur vake ra malmal ta kamamir nilaun pi, <noise> ba upi amira, amira vana pirai tai mamir pi amira vung kapi raika nian. Nam ra, tamai mamir ma ngalai mamir iga tulue amir. Damana, amir ting pa mule tikana tai mimir. Pi ba datal tala varmororoi ka pi datala vung kapi go ra nian. Amir paitale amir go mir ika pi amira vana. Amital varting papa, amital pulu pa nam ra nian, io, amir tul taria tana m tai mamir. Ba u na kap go ra, una kap go ra, <hesitation> go ra dish na nian. Go ra boul na nian. Tal ang paia daman, kir ta sutlam. A birau ka amital ga kapia. Iau vailung pa ra birau, aura birau ma mital vana papa. Tanam kama mital vinavana amital ga vanavana, mital ga vana mita ga vana vana vana vana vana a mitla ga bolo ra, amital ga bolo ra, a pia na matmat. Ba mital ga bolo na ra babang, a matai mamital iga tar vana vurbit. Pi ta mangana varerek ba ta mangana, tikai nina tangi ba na dave, pi amital la varvut. Io, tanam ra pakana bung ave ga vanavana Mital ga vanavana iau ga lue amital. Ma ba dir ga valo, iau ga volongore tikana, pit ma dek abara, iau ga varvut papa. Ba iau varvut papa dirga korot mur iau. Mital varvut, varvut, varvut, varvut, varvut, varvut varvut, nam kamamir tatai iga kukula vanavana tanam tanam tanam iga lue amir, ma tikana pal iga tur maravai, diaga tia kiki, kiki abara tanam ra kubai diat, dia ga kaian tago, tai mamir iga kukumara` tamamir ma iga varvut ruk tago ra, tikana enena pal ve vakir kubai mamital, vakir kubai na ra tati. Ma diaga kaian nam iga amare nam ra, ni ra boul na nian. Ni amir ga kap kapia uro pire ra, tai mamir. Ma iga tar maravi ra kubai, kubai ra tai mamir up, tai mamital upi, nina amitalala vung kapi go ra nian tama. Tal ga kaian ba iga varvut ruk tanam ra, a makilalati tikai, io ti vabura vue ni ra mana nian, mital ga vok ra, vok ra kunukula. Makir tatikana magit i gatia, igatia korotia mital. Tanam ika nam, tikai iga pit ma dek, amital ga volongore dar ba ip, iga, diga pit ra davai, amital ga nukia ka ba, ni ra minat nam i tut pina korotia mital. <noise> Io nam nina tikana story nina iau nuk paia pi iau story me nina ba avega natnabul boko. Kan tikana taim bula, Tikana pakana bung bula, kan tikana kar iga virua, ma barnanaik, dirga virua. Na ra barnana mara Toma. Dirga mat tago ra kar. Io, damana ba iga, dirga mat tagono, nam ra tulungiai nam ra, barnana iga- igati ki iat tanam ra pakana di ga mat tana iat. Ti iat navunanram. Tanam ra nga urama ra pal na lot, pal na lotu. Ba mital bolo damana mital, iau ga, iau ga vanavana bula pi urama kubai nam, kaigu tatai. Ma nam ra pakana bung ba iauga, iauga, volongore ba, a natnabul iga tangi, iau ga tur pa ra varvut damana. Iau varvut tadap raumana ma iau ga varve diat ba a natnabul go i tangi. Diaga volongore ke nam iau ga biti ba natnabul ia tangi, avet parika avega varvut. Vega varvut rurut uro ra mana kubakubai, diat, ma iau ga talu urama pirai nam kubai kaugu tatai. I dadar go ra pakai mavet. Tanam ba iau ga volongore ra natnabul ni ga tangi tanam, nuknuki vavet iga, nukia dari ba nin, kan nam dir nana nam. Ni dir ga mat tanam ra pakana. Iga bam na ra kar ma iga, dur ga mat. Io na nina tikana story nina iau nuk paia nam. Iga vana rikai tanam ra, taem. Nam iau ga Ta kaugu, bea, taramana, na, kau barmana na ra taim, iau ga bul. Nam tikana taim bula, iau nukpaia, amital ga, iau ga ting pa ra mana bul na iau ga natnabul. Iau ga ting pa ra mana natnatnabul mave vana ,ave tadap tikana, tava, go ra tava a ianngina iat Kaoro. <hesitation> Ma nam a bung na Sunday. Pi aveta vana pi aveta gumu pa pi, aveta vana pira lotu. Uro iau tul diat. Ba dat parika data pil gumu tago ra tava. Tago auana Siapan dia ga simen nam ra tava. Ma dar ra mana swiming, auro block, aura swimming pool. Iau ga ting pa ka diat iau biti ba go dat parika data pil urama data alir papa, data vartovo na nialir ma da gumu papa data vana pira lotu. Ba avet parika ave vanaurama ave pil urama, aumana, ngala na tutana diaga volongore namavega pipil tanam ra tava, Diaga korot pa iavet. Diaga korot paiavet maave, iau ga lue pa diat, ave ga vilau bulu ma na manabuma avega varvut, varvut, varvut ma diaga, korot mur avet uro mana kumkubai mavet na ra mana ngalangala, ma diaga virit kapi avet aro ra mana kumkubai mavet tago avega pipil tago ra tava. ma nam nina tikana story nina, lua pi avela, vana pi ra gunumu, aveta pil gumu iat. Io, tamai mavet diaga, diaga tigatigal avet pi koko ave gumgum tanam ra, pipil gumu tanam ra, aveta gumu bulu papaka pi aveta, vana pira vartovo ba pir latu. Io avegatia ruk mulai damana io. Io damana, ia nam taramana pakana nina iau nuk paia, iau ga natnabul. <hesitation> Kan tikana time, ni iau ga bul bula, kaugu papa ma kaugu mama, dir ga, dir ga, avega ki pi avega, aveta ian, pi aveta ian, ian nam, ma kave papa mama di ga tuliavet pi, amitala, aveta raring. Tanam ra nian. Io, damana, di ga pilak value tikai tavevet pi na raring lua. Tikana tai mavet. iangina valian. Pina raring. Io namur pi, iau iat baina mur paia. Pi namur iau iat, ina, iau bula ina araring. Ba di varve <noise> damana go taigu iaga, iga kimut ba na tatike rava? Ba na, na raring dave? Iga papait na dekdek pirana, iauga ga, iau ga kiki ung, avega kiki ung pi ni na, na raring, iga mama kiki ung iau vana uro pira talingana ma iau varve ba, una vatang ika ra kuku. Io, diaga kaian, iau ga varmaianau uro pirana iau ga vatang vovonia ba, una vatang ra kukuruku. Io namur una vatnag, una, una kukuruku. Iauro ba iga, una vatang value ra kuku, io namur ba u vatang ra kuku, una vatang, una kakari kuku. Ba u kakarikuku una valarmur nam ra kakaruk. Io nam ke taigu iga nurnur ke, iga iga nukia ba, ia ke ra pakana tinata, pi nin da raring me. Avega kaian ba iga, iga, iga, iga, tatike nam ba, iga vatang ra iangi ra kuku lua, namur avega kaian iga vatang ra kakaruk, io iga kukuruku. Avet nam kirmule ave ga nukpaia pi aveta pray. Avega nongon. Togo iga vatang go raura pakana tinata. Ia ka, iga vatang ra kuku lua, namur iga vatang ra kakaruk. Io nam nina iau nuk paia, io boina tuna ta kama va mana, valvalognor ia raumana ika natna. <noise> A story ure, lua ba, avega natnatina nam ave la paitia. <noise> A, kan tikana pakana tanam, a avega natina, iau ga, avega tur aro rarot ma iau la taun ra kar, ba iau ga taun pa na ra kar iga matana marum, iau ga ve ra driver ina pil ara, ara, ara, ara iat Rakunai. Ba iau pil ara Rakunai, kir iau ga pil ara Rakunai, iau ga pil ara, tikana store di vatang ia ma, Tomarum. Iau pil abara, iau tur abara iau taun pa mule tikana kar tanam, iau ga ve pa na driver ba ina pil ara ra junction. Iau ga pil ara, ra junction. Io, vapil iau. Damana tanam ra bung na marum, aivia kinau tara kar. Iau ga paitia. iau ga iau ga mainge pi dari ba iau ga spin tanam ra bung na marum. Iau ga, iau ga free ride tanam raura ika taim. Boina tuna nam ia raura ika, aura ika, story nina ure tara pakana bung iau ga natina.